قبل لا تشتري سيارة او دراجة مستعملة اهم شي تفحص التواير والبطارية وبعد تجوف اذا في خلل او خدوش عليها من برا